Ñy kolotsainy ñ'olo a pakistan añy moa manahatahaky <shushes> anizao: -Aminy ñy fivavaha noho ñy fomban-drazan-drozy ,mivavaky rozy ro mañaja ñy lilin-drazan-drozy ;manahaky anizay aminy ñy fomba fivolaña noho ñy hay soratsy <shushes> ,mañaja ñy fivolaña napetrakiny ñy razan-drozy roze <shushes> ro ñy hay soratsy nilovan-drozy ,hain-drozy ñy mampitambatsy ñy fivavaha noho ñy mampihatra ñy fombany ñy razan-drozy.